Ep lamas, ep pepe, ep taus, ep les, ep fun, ep fun, ep guan, ep bitum, ep makur, ep andan, ep kusik, ep balbal, ep titih, ep barbar, ep toh, ep kadih, ep bahbah, ep wolwol, ep riri, ap ep posom.